Uche ẹyẹẹyẹi ẹẹnoo bii pẹchẹ no yọnyaa, ochẹgba l'achẹ na lọ chiko de nwaa ohile aman abọokleyi ge y'aanu. Eko n'achẹ ba ne bai kuchi kuwa na ji peyi ọda ne yọọ kaa'n ekohile awọ ne gaa je nmoa ẹdaa ke jen ma, ake chiche abọọ piyuwa eko na l'ẹga ma naa chiko ku a, agaa kun, so ochẹgba ọlamua n'ọchẹ chiko pu uche ẹyẹẹyẹi, oota bọ nẹẹnẹhi oge chẹ l'ọchẹ eko n'ọchẹ y'ipunwalu n'ọchẹ ge jiinu hẹta. Oke chẹ l'ọchẹ ge m'ọda, lẹwa eko duuma n'achẹ ba achẹẹno w'achẹ achọlọn ne bai k'uche kuwa ẹnọọda ne bai kaa na le je age jẹgẹ nai tii yọ bi lẹ. Age jọọwẹ naa ge yẹ ọmaa no chẹgba nẹẹnẹhi ipoyeyi kaa ke lọọ uche ẹyẹẹyẹi je a